A min ka so yalti ballon, ko heddi kasem ko ka, feyi dum ana fandi ko diewammi. Mi wanaa neɗɗo daamitiiɗo e kulle sueeŋaaji. <hesitation> aɗa waawi wiyde du hannde hannde golleeji neɗɗo fuu e dow telefoŋ haɓɓii, eyyo.